Tuu om väega lihtsä: leib alla, võid keskehe ja vorst pääle. Ja valmis taa omgi. Võit õkva suuhtõ pistäq ja ärq süvväq.